די פייגלעך האבן נישט געוואוסט וואס צו טוהן, זיי זענען געפלויגן דארט וואו זייער פירער האט זיי געפירט, אבער זיי זענען אנגעקומען אינגאנצן אין א אנדערע פלאץ פון וואו זיי קומען אן יעדע יאר. זיי האבן נישט געוואוסט, זאלן זיי דארט בלייבן, זאלן זיי זוכן די ריכטיגע וועג? זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן, קודם לאמיך זעהן וועלכע זאכן זיי קענען דא טרעפן, און זיי האבן געטראפן ביימער מיט אסאך בעסערע עסן ווי דער פלאץ וואו זיי פליען יעדע יאר